الحاجة اللي يمكن نتخطاها في ماظيا اللي <hesitation> نحب الناس الخطأ، ساعات -ن- نمشي، وبالعاطفة ساعات العاطفة هى تكون تحركنا قبل معقلنا، ونحبو -أخ- أشخاص، ومن بعد مرور الوقت، ويمكن نعرفوا من تصرفاتهم اللى هما يعنى -الأشياء- ،والا الناس الخطأ، نعرفوا اللي <hesitation> ندمنا.